gʊlən de a jire go kare jəni jaurə yə jarə dəggi ni ka nəngnga kummiyu niya kərkə kən yəm mo niwe karə bwiləm nəngngi niwe karə kumni nyaguwi ya niyʊ ni rə buu kə bən yəm mo nəwe karə kumu bwiya jigga jigga kə kare kumni a jiyabə kumni rə kun karə jii ya jau jənni jaurəni gəyi mən farə mo mən su, yəmmə jiyu a nənni jam bənnəng jiirəm ka mura ji yitən kuniiya nəyu jaman karə fwanni dang dang karə jambə nən jurə kə kabi ya swankən ka dabbo swang ka dabbo gən swang kə nəng sormən gəra nənna dijimən yigira bwiləm warəgu batate gumna bə nya ka bi gumn gən jambə nəbən kumni bən nya kumni a bwiyəm be məntən rə bə nən jura tiyəm yai jənniye gən jə ni ba jau ba nya kumni. a məntən su ka nən gulla yuuta a bang karə yurarrə nən gula ra bangngi a mənti yutə bo kə karə yuttətə botəm nəngnya ki juri yai jən warəgu bə yətən kumni jən jaura təmba nən nəm nən yi niya jau kə ba iktən kumni nyəkən suwe rəgən jam təngittən nən gullawura bangngi yiktən kumni bərəkə warəg nəbba ke kerang a də pəre ka nga suwe go jam tən yu ka mura jənni yiktən kum kum kum a təmba bwilənən ka nənnə jənni yiktən kigən jam nyəng kən suwe rəgən jən gumna tən jan ba siyəm bə nəng jurəm niya jau kə ba nuwa kumni ndenin deni. ni yəggi yo yomki gulənte a jiggə jiggai yo kə bən yəmmo niwe karə kumni a bwi a nya bərə kun ka nya jənni jaurə a jau nərəkə ni yigi yom ki bən yəumo n'we n'nywu bware bə swangkunang yigi yom gunding a chulmachumai a mura jənni na maiyu bən yən mo niwu merə kumni kə bən yəmwo niwe karə kumni jam gən kwan rə yutəttə nən gula wura bangngi rə yi baggi tən jurə dang danngi rə jambə nən jura siyəm jənni ka yiktən kumni a nəya bwi me ka yutən karən korə jam bərəkə ni nyəra nən moko mənna nya nchəmmər nyara wullai me bən du kai jutang bərəkə gən yitən kumni jirra nəba gram go mən fau mo jənni jaurə a bwiramən a kaikə n'jurə jam bukkə juu jam mən k jənni jaurə ba bwəramən na ka me nyərə kə ku jam kungngarən a jərre ku bəttəbə mbə rəre jam rə mwan kə bən tu. to yai jənni juu ba a dəggi muya kai rə kwa n'rəba yo ma bən muwa mo yəni kə jənni jaurə ka bwirrmən bətəbə ba nya me jənni jaurə n'nanga kuwərəgə bətəbə kuwum kə go me tə, farə jam a jautang jam gə yiktən kumni a təmba dijimən rə təmba bwilləmmən ka nngə go jam ka mura jənni yiktən kumni rə bwiləmanniyu bənən nya kumin ta jutang nga swerrə kən gana banduwa ta nunu kə n'nuwa swetə wu dang dangngi kə.